<hesitation> neshiri mwana, neshimenyanga nende musiani wefu uli makokha, <hesitation> omanyire nolikho mwana mpaka kalio amandu makhua kandi kama khusukuli khuno, khwasomanga lakini nayee yalithingikho, isubjuct yindi inyala ukhunyasia wachiria nokhola sonyolanga ta be mwalimu yaanza ukhukhuya. Lano yalio inyanga nemborera musiani wefu ta, endwala lakini sindalindwala ta khulondekhana nende phivoko phiali vindundule <laughs> niphibida mbeho, eyo n kawaida. Isaa indii mwana anyala khuva <noise> niliwo isubjuct imunyasinjia, ne mwalimu oyo yalula, phindu ngephio vichiranga avana <noise> vakhola shina, vayepa khuthia khusoma. <noise> Nano ao nishichiranga nonyola mbu meivusi, kenya mwana nali khusukuli, ochenderengekho wokhulanganga <hesitation> mbu mwalimu <hesitation> wa iclass eyo walamanya mwana naye athiriranga arie. Kho vuvei shikalimbu avana avo nivachachire ta lakini shindu eshio shialio khuchaka khale.